íslenska ríkið í Landsréttarmálinu fyrir

Mannréttindadómstóls Evrópu Pólverjar liggja undir ámæli fyrir afskipti framkvæmdavaldsins af dómstólum par sem í eldsvoða í Hlíðahverfi í Reykjavík hefur farið í fjölda aðgerða hér á landi og í Svíþjóð talið er að eldurinn hafi breiðst út þegar logandi olía helltist úr potti atvinnulíf í Frakklandi legið í lamasessi

vegna verkfalla og mótmæla í lögreglan beitti táragasi í mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum á lífeyriskerfi landsins Egilsstaðaflugvöllur verður fyrsti varavöllur fyrir millilandaflug um Ísland Isavia fjármagnar uppbyggingu hans með tekjum frá Keflavíkurvelli baka skólann sinn í

styður sjónarmið íslenska ríkisins í málinu pólsk stjórnvöld liggja undir ámæli vegna breytinga á dómskerfinu þar í landi alls óskuðu þrír aðilar formlega eftir því að fá að skila skriflegri greinargerð til yfirdeildarinnar vegna málsins auk ríkisstjórnar Póllands eru það mannréttindasamtök í Varsjá og umboðsmaður almennings í Georgíu sem lýsa stuðningi við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins

sem úrskurðaði að íslenska ríkið hafi brotið sjöttu grein mannréttindasáttmála Evrópu um réttláta málsmeðferð

niðurstöðu að Sigríður Andersen þáverandi dómsmálaráðherra og Alþingi hefðu brotið landslög við skipun dómara í Landsrétt í beiðni ríkisstjórnar Póllands segir að Landsréttarmálið skipti gríðarlega miklu máli og tengist breytingum sem Pólverjar hafi gert og vilji gera á dómskerfinu þá segir að niðurstaða málsins geti haft áhrif á evrópskar reglur um skipun dómara

breytingum á dómskerfinu í Póllandi hefur verið mótmælt harðlega og stjórnvöld sökuð um fjandsamlega yfirtöku á réttarkerfinu mannréttindasamtökin í Varsjá segja engan

vafa um að málið snerti beint þann vanda sem samtökin standi frammi fyrir við að standa vörð um sjálfstæði dómstóla

vandamálum Georgíu og Íslands við skipun dómara öll þrjú eru sammála um að Landsréttarmálið hafi mikilvægt fordæmisgildi fyrir önnur Evrópuríki það er á skjön við greinargerð íslenska ríkisins um málið þar sem segir að mikilvægt sé að greina málið frá vandamálum í öðrum Evrópuríkjum samþykkti allar þrjár beiðnirnar um að skila inn fullri greinargerð og er skilafrestur til sjötta janúar málflutningur hefst fimmta febrúar tuttugu og tveggja ára kona sem á stórum hluta líkamans í eldsvoða í Reykjavík í október lá milli heims og helju á spítala í Svíþjóð í þrjár vikur kærasti hennar hlaut alvarleg brunasár á rúmlega helmingi líkama síns þau eru bæði úr lífshættu en eiga mikla

fyrir höndum mikill eldur kom upp í kjallaraíbúð við Mávahlíð aðfaranótt miðvikudagsins tuttugasta og þriðja október þrennt var í íbúðinni einn þeirra var eigandi íbúðarinnar sem komst út af sjálfsdáðum með minni háttar áverka hin tvö sem voru í íbúðinni voru þau sem leigði þar herbergi og kærasta

þau voru sofandi og mér skilst að þegar að þú ert sofnaður þegar svona kemur fyrir þá er reykurinn það eitraður að hann svæfir þig dýpra þannig að þú vaknar ekkert slökkviliði tókst að lokum að ná parinu út um glugga á íbúðinni en þá var skaðinn

Sólrún brenndust mjög alvarlega Sólrún var flutt

sjúkrahússins í Linköping í Svíþjóð þar sem bæði hún og foreldrar hennar hafa verið síðan tuttugasta og fimmta október og í eiginlega

haldið sofandi í bráðri lífshættu í langan tíma nú horfir hins vegar til betri vegar því Sólrún er úr lífshættu og er komin til meðvitundar hún á þó eftir að fara í fjölda aðgerða þær ganga út á að færa heilbrigða húð yfir þegar hún kom hingað út á öðrum degi þá var búið að skilgreina að þrjátíu og fimm prósent af hennar líkama var með öðrum og þriðja stigs bruna það er sem sagt andlit og háls og niður á bringu og vinstri hliðin það eru svona verstu svæðin aðeins er hægt að

þremur sjúklingum með alvarleg brunasár í einu á gjörgæslu hér á landi og vegna álags þar var Sólrún flutt til Svíþjóðar ákveðið var að flytja hana en ekki

hann var með svolítið meiri bruna á líkama hann var með yfir fimmtíu prósent af sínum líkama

og þriðja stigs bruna en lungun í honum voru ekki eins illa farin rahmon er einnig úr lífshættu en er búinn að fara í fjölda aðgerða og á fleiri eftir málið er í rannsókn en grunur er um að eldurinn hafi kviknað út frá potti samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er talið að leigusalinn hafi verið að steikja mat í olíu kviknað hafi í olíunni og maðurinn brugðist við með því að reyna að hlaupa með pottinn út við það hafi hann misst pottinn þannig að brennandi olía fór út um allt og

vonar að þau komist heim fyrr en síðar en gerir sér grein fyrir að það geti dregist já við gerum alveg ráð fyrir því og erum alveg undirbúin að jólin verði í Svíþjóð þetta árið Jón Viðar

þarna kemur upp eldur í olíu í potti hvernig á að bregðast við þegar slíkur eldur verður laus

að nota eldvarnarteppi

koma sér út en ef

að hafa í huga varðandi eldvarnir

slökkva áður en farið

nánast allt athafnalíf í Frakklandi var lamað í dag vegna umfangsmesta verkfalls opinberra starfsmanna í næstum aldarfjórðung stór hluti lestarsamgangna lá niðri fjölmenni mótmælti og

til átaka milli lögreglu og nokkurra mótmælenda það var heldur tómlegt um að litast á Montparnasse lestarstöðinni í París í morgun vanalega iðar allt af lífi þar á morgnana en þennan dag var ekkert um að vera ástæðan er verkfall opinberra starfsmanna í samgöngum

hefur sett fram og eiga að sameina yfir fjörutíu lífeyriskerfi í eitt eftirlaunaaldurinn í Frakklandi er nú sextíu og tvö ár viðmiðið í tillögum Macrons er sextíu og fjögur ár að vinna skerða lífeyri sinn um fimm prósent fyrir hvert ár sem vantar þeir sem

lengur auka hins vegar lífeyrinn um fimm prósent fyrir hvert ár

mótmælt var víða um Frakkland í dag í París voru sex þúsund lögreglumenn við öllu búnir ef mótmælin færu úr böndunum á endanum þurfti að beita táragasi til að dreifa óeirðarseggjum sem kveiktu í bílum og brutu rúður verkalýðsleiðtogar eru tilbúnir

leiðtogi demókrata í fulltrúadeild bandaríska fól í dag formanni

deildarinnar að semja uppkast að ákæru á hendur Donald Trump Bandaríkjaforseta í

skýrslu þar sem þeir segja hafið yfir allan vafa að Trump hafi brotið af sér í embætti með því að biðja

að lýðræðið væri í húfi forsetinn hefði orðið uppvís að því að hafa áhrif á komandi kosningarnar sér í hag og við því yrði að bregðast fangar á Íslandi geta leitað til geðlæknis þegar þeir þurfa á honum að halda eftir að samningur þess efnis var undirritaður í morgun hjúkrunarfræðingur sem hefur unnið með föngum í tuttugu og sjö ár segir þetta breyta öllu allir fangar á Íslandi geta nýtt sér þjónustu þverfaglegs samkvæmt samningi Sjúkratrygginga Íslands og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem undirritaður var í fangelsinu á Hólmsheiði í morgun heilbrigðisráðherra segir þetta risastórt skref

geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga á Íslandi en fyrst og fremst löngu tímabær ákvörðun sem snýst um það að koma fangelsum á Íslandi inn í tuttugustu og fyrstu öldina teymið verður mannað af geðlæknum

sálfræðingum hjúkrunarfræðingum og öðrum fagstéttum eftir því sem við á og fer á milli fangelsa til stóð að setja fimmtíu og fimm milljónir í verkefnið en Svandís hefur ákveðið að sjötíu milljónir króna verði settar í það á næsta ári

það er sannarlega þörf á þessu og auðvitað er það þannig að fangar rétt eins og allir aðrir eiga rétt á geðheilbrigðisþjónustu

ekki verið fyrir hendi þetta þýðir einfaldlega að mínir skjólstæðingar eru loksins að fá geðheilbrigðisþjónustu sem er í lagi hún hefur ekki verið í lagi um margra áratuga skeið og það er hreinlega að verða að veruleika í dag og ég er ákaflega ánægður með það eru geðheilbrigðisvandamál algeng meðal fanga þau eru mjög algeng meðal fanga og og vímuefnavandamál eru tengd því Björk Guðmundsdóttir hefur unnið sem hjúkrunarfræðingur í fangelsum í tuttugu og sjö ár við erum búin að bíða eftir þessu í alveg ofboðslega mörg ár þetta er stóri draumurinn

að myndi aldrei rætast og ég

tár það var bara svoleiðis

og fangana bara öllu máli öllu máli almenn heilbrigðismál eru svo miklu miklu minni hér heldur en geðheilbrigðismál hér er það fíkn og geð fyrst og fremst það er engin tilviljun að fólk er komið hingað inn það er mikið búið að ganga á áður en fólk

lendir hér og ég ég ég veit ekki þetta hlýtur að bara allt annar veruleiki unnið er

taki við rekstri Egilsstaðaflugvallar og byggi hann upp sem aðal varaflugvöll fyrir millilandaflug umdæmisstjóri hjá ISAVIA vill byggja sérstaka akstursbraut við hlið flugbrautarinnar þá gætu vélar lent með skömmu

millibili flugbrautin á Egilsstöðum er tvö þúsund metra löng og vélarnar eru dágóða stund að aka alla leið til baka og út af brautinni

þetta þarf ganga hraðar sérstaklega þegar koma þarf mörgum vélum fljótt niður á jörðina

það getur til dæmis verið mikilvægt ef

vél er að koma margar vélar í röð einhverjar af þeim eru búnar að fljúga lengi

farið að minnka hjá þeim eldsneytið

eins og til dæmis í eldgosum Keflavík lokast vegna veðurs og svo framvegis þá er náttúrulega mjög mikið atriði að geta komið sem flestum vélum er talið ódýrast og fljótlegast að byggja upp Egilsstaðaflugvöll sem helsta varaflugvöll landsins eins og mér hefur skilist af þeim sem í fluginu starfa á þá séu það aðstæðurnar til flugs að og frá það er

að hér er þá rými á mjög fljótlegan hátt að koma hér upp öruggu umhverfi í fluginu Icelandair hefur kallað eftir því að flugbrautin á Egilsstöðum verði lengd

því að ISAVIA yfirtaki allan rekstur og uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli frá áramótum og fjármagni uppbyggingu

úr sínum rekstri meðal annars með tekjum frá Keflavík samkvæmt upplýsingum úr samgönguráðuneytinu verða aðrir flugvellir áfram undir þjónustusamningi við

ríkið og hafa hver og einn úr meiru að spila eftir að Egilsstaðir hverfa úr samningnum síðan er Akureyri líka mjög

sem varaflugvöllur og augljóslega hin opna inn í landið fyrir utan Keflavík þar hefur það gengið best það er loftslagsmál sem er virkt efni í finnst á fimmta hverjum sítrusávexti samkvæmt niðurstöðum sænsku matvælastofnunarinnar efnið getur valdið taugaskemmdum og heilaskaða hjá fóstrum og ungum börnum

tók hundrað fimmtíu og átta sýni af sítrusávöxtum og fundust leifar af klórpýrifosi á tuttugu og tveimur prósentum þeirra frá þessu er sagt í sænska ríkissjónvarpinu árlega eru skoðuð um tvö hundruð sýni af grænmeti ávöxtum og kornvöru á Íslandi skimað er fyrir efninu í öllum sýnum þótt aðeins sé leyfilegt að nota það á ákveðnar tegundir ávaxta í fyrra voru tekin hundrað og fimm sýni af ávöxtum og berjum

og við greindum efnið í litlu magni í ellefu sýnum af ávöxtum árið tvö þúsund og átján tíu af þeim sýnum sem klórpýrifos greindist í voru frá löndum utan Evrópu má þar nefna frá Mexíkó og banana frá Ekvador þá fannst efnið í frá Spáni magnið sem greindist er þó langt undir viðmiðunarmörkum vísindamenn við rannsóknarstofnun háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi telja efnið hættulegra en áður var talið það geti haft neikvæð áhrif jafnvel í svona litum skömmtum um þessar mundir raðast mandarínukassarnir inn á heimili landsmanna Dóra segir þó óþarft að hafa áhyggjur það sem að gildir náttúrulega fyrir sítrusávexti er að maður tekur hýðið af

verulega áhættuna á þessu efni ætli fólk sér að nýta börk sítrusávaxta í bakstur eða aðra matreiðslu gildi einfaldlega að þvo þá vel rannsóknir sýni að hægt sé að skola burt mikið af þeim efnum sem sitji utan á

ávöxtum er með markaðsleyfi í Evrópu þar til í lok janúar hér hjá mér er Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun helga er í skoðun að banna

já framkvæmdastjórn Evrópuráðsins hefur lagt frá Akureyri

Reid forsetafrú vill leggja sitt af mörkum til að endurskoða viðhorf til maka þjóðarleiðtoga oftar en ekki séu það konur og litið sé á þær sem fylgihluti eiginmanna sinna því þurfi að breyta það er enginn

er gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi kvöldsins sem hefst að loknum fréttum íþróttum og veðri það tók nema í Myllubakkaskóla í Keflavík um sjötíu stundir að byggja skólann sinn frá grunni úr

honum finnst skemmtilegast að sjá afraksturinn enda dreymir hann um að verða bakari

senda niður á bæjarskrifstofu hvort við gætum fengið teikningar af skólanum og út frá því ákvað ég stærðina ég gerði þetta eins stórt og ég gat

í kringum tíu kíló af piparkökudegi og

og fimm hundruð grömm flórsykur ætlaru að borða þetta nei ég held ekki sko af hverju ekki þetta er ekkert besta gluggarnir eru úr heimagerðum brjóstsykri og því er hægt að kíkja inn í finnur segir að erfiðast hafi verið að baka þakið í réttri stærð en hann lætur það ekki stoppa sig

ég baka allavega fimm í viðbót jafnvel jafnvel sex bara heima sko er þetta sérstakt áhugamál já ég er búinn að gera þetta sjálfur í þrjú ár af hverju finnst þér þetta svona skemmtilegt bara í endan þegar maður

hvað tekur við eftir útskrift

en hægari vindur og lengst af léttskýjað sunnan til lægir og styttir upp norðanlands á morgun frost á bilinu tvö til tólf stig kaldast í uppsveitum á Suðurlandi Sigurður fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

í kvöld Anton Sveinn McKee var hársbreidd frá því að komast á verðlaunapall í úrslitum tvö hundruð metra bringusundsins á

í sundi í tuttugu og fimm metra laug Þórir Hergeirsson og hans konur í norska landsliðinu unnu í dag fjórða leikinn í röð á h m kvenna í handbolta og Valdís Þóra Jónsdóttir atvinnukylfingur hóf keppni á lokamóti undir ámæli fyrir afskipti framkvæmdavaldsins af dómstólum par sem skaðbrenndist í eldsvoða í Hlíðahverfi í Reykjavík hefur farið í fjölda aðgerða hér á landi og í Svíþjóð talið er að eldurinn hafi breiðst út þegar logandi olía helltist úr potti atvinnulíf í Frakklandi hefur nánast legið í lamasessi vegna í mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum á lífeyriskerfi landsins